Papango an, fa ilay boloky, ny fody? Dia <hesitation> voromailala, bako an, <hesitation> vorompotsy, dia <hesitation> vitsy, vintsy. Akoho, gana, <hesitation> gisa, vorontsiloza. Izay.